T'u imaram babal sorro ganyam duni hagwaj jemi tokka t'u defugogdo sorra, kenjwani hagwaj fawalere, gobulo, ayoyo, lalo, bas kogye, gobo.